Samaa pɛɛe ya kamae lɔ wae seŋje koe, hiŋi lɔ ii tɔŋ kaŋ zɛnɛ mɔ wa, ya kamae samaa wae ii kpaŋba wa bi na. Ii kpaŋba bi, ii kaŋɛ fia, ii bɔaŋ baŋma, ii kaŋɛ gbi zɛnɛ. Ii kaŋ mɛnu fia na wa ai zɛnɛ fo. Bɛma ii tɔŋ kaŋ fia mɔ wa. Ii tɔŋ mɔ zɛnɛe wa. Hiŋi lɔ ya kaŋɛ zɛnɛ, mɔomɔ a nae ya kaŋɛ, a ya fɔa, hm. Mɔmu bɛ tona keŋ mɛ ɔ. mɔ bi tɔŋ mɔ makɛe wa. Ai kaŋ zɛnɛe wakɛ. Ii be kaŋ nɔe fɛ a jakuɔ. Ya nae lɔ ii ya sɔ wakɛ, kɛ mɔkɛndɛ bɛ tona ken mɛ la. So kaŋ zɛnɛ wae bɛ, a nyii mɔkɛndɛ la koa. Bɛma ya kaŋɛ zɛnɛe, ya ii waŋga pɛ zɛnɛ. Iima kaŋɛ zɛnɛe, ii ma ii waŋga zɛnɛ.